A' b'a'alche'oo a'-a' pek' la'ayti' kuman ti ak'ä' ti tulakal <hesitation> mak kuman tulakal ch'ich'el ku'u'yikoo' la'ayti'oo' ku- kulikloo' tan u- uch'ib'al la'ayti' kuch'ib'aloo' chen tunb'uyik mo'nok <hesitation> ch'ech'il la'ayti' tan u- u- uch'ib'aloo' <hesitation> la'ayti' a' pek' pekes a' ma' kuman ti ak'i- ak'ä' <hesitation> y ulaak' b'a'alche' kuk'ay ti ak'ä' ajb'uj la'ayti' tan uman a- a'lo' junp'ee ch'iich' kuman tan u ka' tan tan u'yik tan uk'ay ti uk'ab'il che'il a'lo' b'uj.